Abaana emyaka makuumi attano enjuma bakaba basemereirwe nendoora nababirobiinu basemereirwe baitu habwokuba haikaijamu empingayingisa yo'bwiire, abaana kara bayikaraga hamu, baliira hamu, bazaniira hamu, oyireho a'babiiro biinu ne'begondeza munno ebyoma ebya kalibamageezi, ebyaba jungu nuho nebamaliira obwiire, nuho nebazaniira, nuho ne'basomera baitu nendora emyaka mukamu attano enyuma, abaana bakaaba basemereirwe na'aba hati basemereirwe.